Dondobal do chanja noonde majum ha wakkati dum yidi, ko Bo yo dum lari donde ha daidum sai dum wartira bandu majum irin nonde dum laari mai. di do jooda ha ladde, ha chaka ledde be baafe haakoji woni nder ladde mai.